ثقة كنجي عند التجربة، و مع مرور الوقت، و الشخص كي يتيق في شي واحد على حساب المواقف اللي داز معاه فيها وعلى حساب العلاقة اللي كتربطو بيه. و أما الإيمان هو في الغالب مرتبط واحد الشيء روحاني و ديني، و كيكون أكثر ارتباطا بالقيام والمبادئ الداخلية لي كتكون عند الشخص.